सुनहरा रंग मेरे मनक कोई तरह के विचार और भावना जागो। यह एक असना रंग है जो की मुख्य़े अलग अलग चीज़ा की याद दिलाओ जैसे की खुशी और उत्साह, धनी और समृद्ध, गरम जोशी और आराम।